Le nuɖuɖu kpadzia, enuwo nee dzɔ na dzi nuŋa, <hesitation> mɔlu dzɔ na dzi num. Mɔlu dzɔ na dzi num. <hesitation> desi ɖe li wo yɔna be fetri desi, fetria nuwo fetri be ŋdonu, ein ŋdonu edzɔna dzi num, <hesitation> ne woɖae edzɔnadzi num. Ne wo oƒo ba, eba wo ƒo nɛ, ne wo ƒoa, enyana kpɔkpɔ, enyona nuwã woa, <hesitation> wo xɔna etsi le miagbɔ fi ya, <hesitation> ne wo ɖea, enyona. Voa enu vovovo kewo tsã na kɔ ɖana woa, exɔna ga, ena be edzɔna dzi nam voa nye me tem ƒlenɛ o. Nye me tem ƒlenɛ o, ne eli kakaka, mi yɔ na ŋɖe le fi ya be <hesitation> eƒe ɖuɖu, ne ƒe dzi va ɖoa, ye me nɔna dra avu kakakakakaa va kpɔna ɖeka ɖe atsɔ ɖu, ye gbemagbea, me kpɔna dzidzɔ nye ŋtɔ me nɔna eɖom ɖi kakakakakaa hafi va ƒle nɛ, ne va ƒlea, yene esrɔnye ɖae num gbemagbea, enye na dzidzɔ miakekeŋ mi kpɔna, ye mi wɔna, eye ne eƒe ma dzi va yi kpoa, mi gba kpɔ nɛ ɖuna o voa edzronam. Mɔlu ya dzadza edzronam ŋtɔ be ma ƒona mɔlu zogbɔ ŋdekĩyi me, ne ma wɔna nu yawo, voa ŋtetea meli me tem wɔnɛ o voa edzɔ na dzi numawoe nye nukewo mi ɖuna le fiya, wawoe mawo loo.